Tiŋ jul sun basal nu, basalaayek ki kukuyak tindi, basalayek fafarak tindi, basalayek layak tindi, basalayek tigidak kaa tindi basalayek aasuŋ baaden cak zoŋnu kaynu enjii nu mbul cek zoŋoonu ndochu enjin nayteeti, basal too kay n̰iin̰ii nondoolii kaa tindi, basalaayek gu dum adil zoŋtee gidaynu turni tanndaanu, kurnuk nokoy tika, kurnuk tanndaanu mesee mokoy,, mesee tandan jarik tikati barik kirak kidiyan farjee nokoy aasuŋun kuur suŋun « hesitation» farjee nokoy tika aasuŋun kuur suŋun misil kisiŋaa siŋaakaa taa kaa, wuraa taakaa urbuu taakaa, gan taakaa, bitak taakaa, annak tikati barik kirk nokoy tikati enjii nenee rucha, suŋun ti chuwal absik naran hor sesel andrii chuwal absik nu kaa enjii nun ndayan, kijak suŋun ndiŋirin laka kiraa tika «hesitation » kuur suŋun wey naran barigin baar jafa tirŋaka naran barigin baar suŋun. Basal nu kaa naran aasuŋun n̰iyee tenee kan yak zoŋtan, basal waŋgu kaa chawal nun yak suŋun. Deelan too tiŋ baaden tatarnu chuwalnun nurnoo kaa tindi, deelan wasaahaa tenen ndenin, too wasaahaa lolii melee tindi, wasaa haa lolii melee tingu kaa wasaahaa taltal naa tiŋgu ferek sun ndenin aasuŋun basalnu barik kirak tiigin laanaanu loo turnitaani. Lokoyka waŋ nun nak nurnik tindaakaa karan aasuŋun karaa ndayan kurkur suŋ tek, wala mbaar taa kaa ndigertee ti laala ndiŋeran ti bee tek, wala mbaar nurnoo tindaa kaa, baanan jaa basal nu dumnan tundurnitee ti waŋ andaka basal naa haalagu ti. Tum nu kaa tiŋ baaden, tum simaa kaa tindi, tum nu tiŋ loo harba nirandaati, nuŋoo tika ti tiŋ toroo su wabaasaka wondojii ti, tum nu tiŋ kay woyee taani, tum nu tiŋ jur ti wirti jardien nokoy taa, musil biteeha nokoy taa, annaa be taŋ ti taa kaa misil farjee nokoy wala laa aasuŋ kuley kuur zoŋoonu ndaamŋ tenen tindi, ndaanaŋ teneenuŋu naran aasuŋun rucha suŋun laka ti enjii waanan, teket enjii waanan misil mbuloo laanan, wey kayaŋ waanan asii, «hesitation» tur nokoy asuŋun waanan laka ti, wey tiŋertee ti tuŋuroo nu jaa eyi maa yom enjii laktee ti. Enjii waŋgu waaka, waaka, waaka, sun laka enjii waŋgu andriyan waakan laka, tiŋ aasuŋ basal nokoy annaa likey nisii tan ŋalaa sun kon̰ii tuŋuroo tiŋ «hesitation» barik kullak tikati aasuŋun kokon ti kuur sun barik waagin aasuŋun murabak katkaaro kuur sun kokon kat kaaro kuur suŋun ti, mujura sirii enjii taŋtee ndriyan, laatiŋ tuumayet waa tegu aasuŋun ndogun, waŋ n̰illisir kolii bes wi kullisir wan, tigu aasuŋun ndogun gisiŋaa ŋalaa waanan, tek ndoŋun gisiŋaa ŋalaa waanan andrian ti misil hot kayaŋ wala asii, wala tuur annaa nokoy wika dumnaanu adriyan, tek «hesitation» tek bee ndoŋun gisiŋaa waanan lolii sun ti wey faanan haadir aazoŋoo tiŋ enjii layin tan, ŋonun talaka subu tiika ti enjii kartuch n̰aaman naran enjii nnenee waaka, waaka, waaka, zirka ti wey indan yomin talaatiŋ garaanu misil kay andri basal naa nokoy, liiwir nokoy lur tan. Wujaa aasuŋun tek enjii layin ka toŋon tiŋ ichi nak ti enjii layin te, ichi nak enjii nenee waanan laka, too ni subu tii ka garaa tiŋ tek «hesitation» aasuŋun trubunun laa tiŋ bee mbillit, mbillit, mbillit sun laatiŋ haadir aasuŋ chuwal nun layin taani, toroo suŋun laka, kusan, ŋonun, kusan ŋonun aasuŋun jafa tiriŋka ti chawaawil nenee n̰aaman naran, chawaawil nun waanan sip sun wey taŋ suugin naŋka, aasuŋun wey suugin naŋtee ti suugin naŋaanu, suugu melen jaa koorok kan taakaa, be chuwal taakaa, kileekik kan kan taa kaa, paaniyek kan taakaa, gaalip kan taa kaa, nus gaalib kan taa kaa, wujaa habaa yak waŋ widaynun mii waŋgu kil sun n̰oteeti, kil sun n̰oka waŋ taŋ wanaŋaakaa, beedun nuŋoo taa nu. Aasuŋun haadir nday taŋ kolii wabayin taani, en̰igin toroo suŋun wabayinka, wojin talaka ti paaniyek yaagunu komolok tiigun kanaanu guchaanu bee kam sana taakaa, tum nu tindate, tiŋ tum nu basal nokoy nandaa, loo harba niranda waŋ andaka wak an illek tum nagu ti. Tum tiŋ baaden basal nokoy tan tum nu tiŋ haalii ti basal nun ner haalii ti, tum waŋ tiŋ bar tindriinu koorogu suttumiya, subuumiya, tumumiya bar tindri tiŋ alif kaa tisi laakin basal jaa koorogu urbuumiya, humsumiya tisi bar tindrin tultumiya, bar tindrin miya hamsin, bar tindrin miya, annaa tika ti wey hadaa siyir wenii waŋ wirnun ti melen warki. Tum nu kaa tiŋ bar bar ti tisi, eyi barik dum nisii tan, zaman nun waŋ kaynu biteehek kati ndrii windri, laakin wasa kaynu ndriyaa tenen kasiŋan teerap tenee ndaamaŋ teneenuŋgu tukunun walaa waŋ bee zardien nun taa, ŋudee taa, bee taŋ taa, bee foorache ti nee kaa, gagaanu bee hoch kulley nen hiitan ndriyan tum ti giday basal ti giday layin teeti, laakin tum kaa, basal kan tiŋ tum nu laanaanu, tiŋ basal na haadir aasuŋun loo nisandaati, lakin tumnu bee hot ndriyan kasiŋan adil zoŋoonu tum nu tiitee ti.